<hesitation> איך האב מורא פון חיות וואס זענען גרעסער ווי א קאץ פארוואס, וועגן אפאהר חיות האב איך מורא, אזוי ווי עכטע שרעקעדיגע חיות האב איך מורא ווייל זיי קענען וויי טוהן א מענטש און די אנדערע פשוט ווייל זיי זעהן אויס שרעקעדיג און זיי זענען גרעסער און זיי דערשרעקן מיך.